Mam wan bɔta ti n dugera vuurɔ kɛ'ɛsi gana zɛvuurɔ ma'asa. Se'ere n sɔi la, zɛvuurɔ kɛ'ɛsi tari paŋa mɛ dia la di duka puan gana zɛvuurɔ ma'asa. Zɛvuurɔ ma'asa la, fu san dikɛ ba lusɛ fu dukɔ la puan, la ka yuuri gee ti ba kɔta bi'ira. Ŋwana ni basɛ ti fu san ka nyaŋɛ baŋɛ fu duka la suŋa suŋa, vuurɔ la wan berege mɛ fu dia la. Amaa, la san dɛna la zɛvuurɔ kɛ'ɛsi la ti fu dikɛ yeti fu dugɛ la, bu san pugum kɔrɛ yue la se'em me, ba wan bi'igɛ mɛ amaa ba kɔ'ɔm kan ta'am berege bii zɛvuurɔ ma'asa la n berege se'em kalam la. Bala la n sɔi ti mam wan bɔta zɛvuurɔ kɛ'ɛsi gana zɛvuurɔ ma'asa la.